<noise> Jaema <noise> jokogui <noise> omboipi imiari jae ndie <noise> erei <noise> mbaeti oikua mbaeko imiarivae, jaeramo <noise> jokuae jiapu <noise> o iñee opoko omograba jaema guiraja <noise> omboingue <noise> redes sociaespe <noise> jaema <noise> ipuerevaera. omombo jokuae ñee mbaeko oipota jei oï vae